हम तो कहींचे भाई, हम तो गाणो गाणो करूँगा। क्योंकि एक पिले काई बज़ावनो बज़ावनो में तो कही रहेगा। कि मारा में इती तो वो नहीं आई कलावला कि हम बज़ावनो कहीं सिखी जाऊँ। पर गाणो तो कहींचे, हम सुर्वाद से गाऊँ तो रहूंग। तो कहींचे गाणो वानो तो हम गाई सकूँज पर ये असो तो कहीं नहीं करे सकूँज। यार भाई हम असो तो मारे से कहीं नहीं हो वाईगा बज़ा वाईगा। तो कहीं गितार वितार तो बज़ा नहीं सकते मारे से पर तो मारे से बुज़ता हूँ। गाणो एक नमबर गाई सकूँज हम जब छोटो थो। नहीं तो गाणो गाऊतो थो अच्छो अच्छो गाणो तो कहीं से लौख बाक मारी तारीव भवत करता लौख बाक कहीं तराथा। आये गाई 唉ं किसोर कुमार खीसोर कुमार सर मैं का बहुत प्रतू करता था। लौख बाक तो यही जेगाण मारी तो अपना का बहुत बड़ीया थे। अपने जीवन में कही हज ग्षानस तो गानुज चाहीआ। ग्षानस हज बारे में तो दूख रहे हज आपमें कही ग्षानस तो गाङउँज चाहीआ।